I firene Korea atsimo io zany da mana toetr'andro efatsy mazava tsara: ririny mangatsiaky sy maiky, da misy kosa fahavaratsy mafana sy mando miaraky amin'ny rivo-doza matetika.